Tá’ jö ráá’ i re ñín uɇɇ, ‘nó’ e éé’, la kú tá’ gúuú, la kú tö guo, tö lǿǿ, tö lǿǿ <noise> kie’ ‘néé’ i i ba ‘néé’ fɇ’ kí ‘néé’ i i ba ‘néé’ i tⱥ’ u lɇɇ, sýý, e ‘náá’ e la kú jö nóó la kú jö kÿ’ la kú tá’ jö ráá’ píí’ e ku’n.